Niŋ kassulooro woolu maŋ ke kiliŋ ti nfatfa tabiroo la waaye kaleeroo wool ka kinoo tabi aka moonoo tabi bare kassulooro jamaa jamma niŋ ye woo tara jee dindiŋoo la ruwoo labe tabila'ale wala ibinaale jii kandi fajindiroola booru jioo.